Ova uwu oze ovya uwu opo, ova uwu ola ovya uwu odo. ova uwu ola ovya uwu orenyi, ova uwu orowo ovya uwu oranda, ova uwu orodo ovya uwu uwo. ova uwu oworenyi ovya uwu usɔ